Anakitelo fiteny heno, hita anatin'ny fianakaviako, Sakalava, Betsileo de Tsimihety, raha Sakalava anakiraiky olo miteny azy anaty fianakaviako, Betsileo, roa olo tena mi- <hesitation> miteny azy, <hesitation> misy koa Tsimihety avy amin'ny tany avaratrany, <hesitation> roa koa reo no miteny azy.